Osiyoni piyoda kesib o'tish uchun jismoniy tayyorgarlik ko'rgan bo'lar edim. Marshrutni rejalashtirar edim. Viza va ruxsatnomalarni oldindan tayyorlab olar edim. Eng zarur jihozlar va kiyim-kechaklarni yig'ib, mahalliy tillar va madaniyatlar haqida ma'lumot o'rganar edim. <noise>